Hulondokhana nde tsisolo tsya hurukanga tsilakonanga ta <noise> shindu kama imbwaa yene eyo hurukanga ivetsanga kama msukari wefu weshiro, sini rahisi akone akonangaho sa kidogo eshindu shichenda naavuha. Norenga eshindu kama mipaka estimbeva tsiva tsihunyasingia munzu aundi tsiritsanga amatumwa, <noise> aundi tsiritsanga fiahuria fiva firi munzu, ipaka imalanga ihola shina iira tsimbeva tsino nitsirulayo tsinyala ata hupunguha handi tsimalanga tsihola shina tsiria. Sanasana imbwaa ne msukari we shiro mulayi saana, emundu niyetsuhana sa nguuvira kata eshindu shiosishiosi kata iva imbwa indi mpaka iseme niihuvusia onyala hurula navere mundu ni mpaka lano aleruha nohoosia itochi naaria hulondokhana nde imbwaa, etso ni tsisolo tsya hurindanga badala yohuva mbu aundi avenyarirua vavukulanga avasukari, lakini lano imbwaa ne msukari mulayi saana we eshiro naarindanga matala kefu.